קודם מאכט מען זיכער ס'איז גוט. און נאכדעם, <hesitation> די עיקר וועג וויאזוי צי מאכן א עסן אויסזען גוט, איז אויכט עס אויסלייגן שיין אין די טעלער, און ניעט, און בע'טעמט און אזוי איז עס גוט. און מ'ניצט גוטע ספייסעס, און גוטע זאכן.